Yauwa <hesitation> lokoci ɗo babneno so tono ne kenan daman sai da ni diko banonsu shikenan yanko goro yo som ye kenan are yo tare biya wom e mu bei goroi e shikenan sai in moishe te hetono heteno sai na dole wonse me las siya sai andi zabno bunga ɗoto shikenan sai an ta ab ai las bano wane las ban wane ta. e nenta andi mizi bu ko ta e andi mizi bu inta ne ai ne moiko te me in moiko suba an ta a iti mondu keshi sai zabno bunga ta a e toh woi te ro moya mu te ba shikenan mu wondi mu wondi abei goro i shikenan sai tai sai na esha te ni esha te sai na dol te in ta shi an bunga ko ta a te an la bunga bu shi andi la bunga bu ta e inta ai ne me na shi dalo no kan na dalo shi me. e sai te ta a. ee keshi ai biya biya zaba bu ndeyi na zabitko ƙanto ai an ƙamaɗɗibu ba sai mu go mu go ɗeyi ba sai nanta e daman keshi mu kala be. e na an alwali amma bei keshi na an alwali ko moiko zai bu amma muni mu ambata bei so lalamba na an hankalitoh mu gitik ɗeinok te na ndeyi ɗeitati mu sini alwashinmu amma ba woi kada ko moi mondu ka. a a goma ko kuma a bei biki ka. a rinto karai mayeto ko ani ta ko da te ko ban e bano su bu ko ik dol goma kanni bu ko moiko woi iko bu toh nei kuma sai ki wonde zab no bunga sai ani ta a wane kaiso tunda yake ko moyi toh ko dolin toh kuma baɓ mi wane shikenan ai sai mu go mu dol te toh shikenan karak ɓaɗi shikenan sai mu ɗdaf beisu mu danko sai mu lam te banoh mu lamanko te banoh sai mu lakɗe boto mu lakɗan ko boto sai mu doli mun ta af andi lalamba an sun ka. a. Zono mu gomankok te amma mu moyanko gommuti sabok ka. a mu dolanko sai amu ta af laso ban wane muni ta a wonde woi sai na moi hankalintoh te ke ma a gitti ɗafa ndeyi yadda na ɗafshe toh shikenan sai ne de ga boti boti ta e woi te gyaɗi ba gyento ku lakɗe na ku lakɗanko ko ditu ono labar shikena ki zabno bunga sai na gyaɗe shikenan ki wonɗe wonse mu yanko sai na heteti ga boto nan af na moi las. e mu lakɗanko ta ngu lakɗanko nanta e ta ko moiko hankalinto lolo me. e nanta e hankali mi eiyo kanni heno amma na moishe dai anta an matsala bu don na moishe dai a gitti ɗafa ndeyi yadda ne. e ke ni kotanta toh sabok ka. a na andi alkawari ko iko ƙoto bu ne ka na daloti sai zabno ta e muni kama mun dalonko te a keshi baya mu dalonko te ei ƙoto bu zono mu moyanko te shine mun er kute na mu ɗafti boito shine dalilin e dishenmu kenan. Sabok ka'a mu moyanko hankalintoh e muti mu moyanko a gitik ɗafa kishi mu moyanko a giti ɗafa kaibono mu moyanko a gitti habri kishi sabok ka. a mu ɗafa no te a kanni indai na ndeyi anko ta rabonmu shikenan sai ku gomte muni mu mok'e belenmu ga ndeyi a temake muni a omu ɗeinok lahiya dalonno ki te sabok ka'a eiyo na ɗafno te kenan ta muni na keshi bu muni ai mu tutuba amma muni mu dano sabok keshi mu dano sabok keshi mu moyanko banon e ku giti ershe ka e ko hotis na hawonto yabte no ngu giti ershe kanmu.